एक मनुष्य जीवन ने काई मोल नहीं कि सब अमेर नहीं। रहो सब गरीब नहीं रहो सब एक दुसरा ती त्रेंग त्रेंग। विपिरेत रहो मानों जीवनने मॉल करनो असंभव छे कि। मानव जीवन पैशा ती नहीं जुड़ाई नहीं बेवार ती नहीं। काई उम्र ती नहीं काई सखल सुरत ती तेरेंग ती मानों। जीवनने मॉल करनो असंभव छे दुनिया में सब मनुष्य। एक समान रहे एक जगर रहे ती वरुको है।